بيعتقد الأغنيا إنّو فيون بالمصاري يشترو كل شي، بس فجأة ينصدموا إنّو في أشيا ما بتنشرى بالمصاري أد ما كان المبلغ كبير. مثال على هالشّي، في ناس ما فيا تبيع ضميرا لو أخد مال قارون وبيكون عِندا عِزّت نفس، بالمُقابل في ناس نفسُن ضعيفة بينجرفو ورا المصاري بي غض النّظر عن مصدرو وكل همُّن يزيدوا مصرياتُن حتّى لو فأدو كارمتن وسِمعتُن ونظرت النّاس إلُن. في ناس بتقول المال بي جيب السّعادة، أسبتت الدّراسات إنّو المصاري منّا كل شي وإنّا ما بتصنع السّعادة، والسّعادة هيّ بتروح عند الشّخص الّي بدّو السّعادة مش عند الشّخص لِبتعمل وسيلة المصاري ليوصل. وكمان المصاري ما فيا تجيب صحّة أو تداوي مرض ما بينشفى، أو المصاري تهرّب شر القدر. الخُص- الخُلاصة إنّو المصاري ما بتجيب ضمير، ولا إخلاص، ولا أخلاق، ولا بركة، ولا ولاد ولا أطفال، ولا رِضى الأم والبي.